هاي السيارة من أفضل السيارات الموجودة في معرضنا لهاي السنة لأنها ذات جودة عالية من حيث الأداء والسلامة والراحة والرضا على المدى الطويل فيها مميزات عالية جداً فيها مثيت سرعة مصابيح ذكية فرامل مانعة للانغلاق فرامل الطوارئ الأوتوماتيكية الركن الذاتي كاميرا خلفية مراقب النقطة العمياء.